מען לייגט א גרויסע שטיקל קעז אויפן ריב אייזן, וואס אויף דעם געפינען זיך אזעלכע לעכער מיט שארפער שפיצן, וואס ווען די קעז קומט דארטן אן ווערט ער צוריבן אויף שטיקלעך, מען פירט אים ארויף און אראפ און עס גייט אריין שטיקל נאך שטיקל אינעם שיסל וואס ליגט אונטער דעם.